E cöse che sò in sciâ coltua mescicaña èn che gh'é stæto un forte esponente ch'a l'é stæta Frida Kahlo eh ch'a l'é stæta unna mescicaña unn'artista importante segge da-o ponto de vista artistico che da-o ponto de vista politico. E dapeu inta cuxiña sò che gh'é i tacos e che a coltua mescicaña a l'é stæta influensâ soviatutto into campo do cine da-i vixin, da-a vixiña America.